Mi huɓɓai hiite defirdu am ndu fo'a har temeɗɗe tati e sendere foondo fahrenheit (three fifty degrees). Hawtu conndi flour, sukari, ɓoccooɗe e nebbam. Jillindir lawloɗa nder sa'irga. Defu hewta minti cappanɗe tati yaago cappanɗe tati e jowi(thirty to thirty five).